<hesitation> Intuklik inten ma'an <hesitation> janalil kuma'lo'tal kikutel, men b'aje'laj uchitun kintuklik yanäjij men tulakal kito'on ki- kipäk'ik ki ma'an ba- b'a'ax ma'an tz'ak ti ki ti kijochb'il b'aje'laj ma', b'aje'laj yan tulakal b'a'ax kijantik tulakal b'a'ax yan tz'ak tulakal kujochb'ol tz'ak ti'ijoo' ti tulakal päk'al ma' patal kiwa'lik wa' kuma'lo'tik in ki- kikukutel.